کله چې په یو کمپنۍ کې د کار کولو وړاندیز درته وسي نو د هغه دفتر د بشري منابعو کارکوونکي ستاسو سره ستاسو د معاش په اړه خبري کوي. دا موضوع ډېره مهمه ده. کله چې هغه ستاسو څخه د معاش په اړه پوښتنه وکړي باید تاسو ورته و نه وایاست چې دومره غواړم، بلکي پوښتنه ځیني وکړئ چې ستاسو بودیجه د څو څخه تر څو پوري ده. دوی بیا درته وايي، او وروسته تاسو هم خپل اندازه ورته ویلای سي.